Bhe! Urtimammente se. Seu andau a <hesitation> a Reppubblica Cieca, fattu un giru. Tengiu u ammigu de saReppubblica Cieca, ogna tantu besseu cui cussu. E seu andau a mi a fattu bi sa Repubblica Cieca de innui bivia issu.